لو خيروني أن انا عندي القدره اتحكم في المايه ولا النار بصراخع هختار النار لأن المايه بحس أن اي حد ممكن يتحكم فيها و المايه حاجه كدا ملموسة عادي لاكن النار دايما كدا غريبه ودايما ملفته للإنتباه ف لو خيروني أن انا اتحكم في حاجه كنت هتحكم في النار كمان كنت هتحكم فيها انها مثلا أن لو في حاجه مشتعله كنت ههديها واطفيها ف كنت اتمني ان انا اتحكم في النار جدا يعني